ما أظن إني بروح, لأن السنة طويلة, وما أضمن أرجع بالسلامة, وأحس إنه في أشياء ممتعة هنا على الأرض, أحسن بكتير من إني أروح على المريخ صراحة, يعني في أشياء كتير ممكن أعملها, ممكن أطلع مع أصحابي, وممكن أتونس بالبيت.